Kejei itaani niwesekini ayong alomaisha kalo arau itaan niyakar emaisha loasokon. nipe niburate kangitunga ni elomito kangitunga amina arai itaani nioenemina ejie kangitunga elomit tu emaisha kama ngitunga kuche. Arai itaan ni emina akiy. Itaan ni enapit niajokon. Itaan ni eseg. iboikinosi ka itaan ngini elanyuni dae etabia luajokon. Kama tokona ibakinosi ka itaan ninyemina akiruoror ngitunga iraunete esi tanete ngakiro na amaan meere akiruoror ngitunga. akikosonalan kangitunga ovyo ovyo. Itaan niwesekini nabo ayong atomirek arai itaan ni emina akuj. kenang jumapili teyakasi tokansa ngitunga lu arai tu ipanyete ngakiro na oemaan meere ngitunga lu iburate kangitunga ekinyeny imasio epurot kiyeny ngitunga kimenyara. Ngitunga kama ngulu mam pile nieminakinia itaan kama ngini kotere kusikosakinete ka ngitunga luche. Kama ngitunga ku awi anakus ama ngitunga nabo lua awi anakon. Tokod ngakiro kama tama ikoni atine ikorii ati ne bu tama bala aki ikon iyon ne lanyuni itaani kilong ka itaan ngini. Sasa lanyuni iyong itaan ngini echamakina tokona. Iminakin haan nikingarakini. Haan nikiinakini tani ideas alomaisha abala efanyakisi ibere ati kofere kingarakin ngoni tani anyun naropiya meere haani niarai ebala eboikinos kop. Koni ati ne koni ati ne. Sasa alomaisah alaleo echamakiria iyong irukut ka itaara nikingarakini alomaisha alaleo. Sodi kingarakanos esi tayakare emaisha ngaren. Alomaisha alaleo echamakinasha tu kila mtu eyei emaisha lokokeng emaisha loajokon meere emaisha nabo loa akipany ngiberei luemam amaan. Arai eweselikinia atominak itaan nidodor itaan nifanya ekaas nibebele itaak nikagongon niwesekini tani kifanyak iche bere kingarakinos itaan niwesekini tani asakar meere itaan nikalamyniarai ekuor ekurunorita tani akipanya kaa lo awi anakeng tani bon kiboikinos ka itaan ngini kitokumwo iyong dae akipany ekaas lo awi anakon iboikin iyong dae kama ngesi sasa nibebek itaan ni engara akou nakeng iwesekini kipanya ekaas be ati itaan jiik ni arai ati jik ekaas kitowo taraw jik ekaas meere nabo tadaka kimino iyong ka itaan ngini ingarakinosi esi almaisha kalo tayara taanyut ngaropiyae kangitunga luche dae meere ibere be akiboyere anakijij mam ekaas akimat epwod itaan ni emamakar ekaas nginia ni ekalanyana ngasain nakaalak emina ngesi akiboi tu ekumont tani asakakin ngike dae akimuj lanyuni iyong tani ngide keng itembete eborok anakijij kotere itekechee. Ebekek mam venye niwesekini kifikirio asakakin ngikedee alaf aranyuni iyong most of the time itaani ngini epejete ngide keng ka akoro kotere tu akalanyanut nakena keting ibere ama keinaken ekaas kigir taani kukosakiri ka itaan ngirie moi nabo taayaka itaan ngini taany jik echida kotere akotanyanut nakena itaan niwesekini akipanyakin ibere taraw jiik ekaas ngesi itaan itaan ni ewesekini ayong atominak ngesi epanya jiik atorumosi atanyutu ngaropiyae atayara jik for example keyei itaan nabo iwesekine iyong tominak arai itaan ni inupit iyong iwesekini tani kimekinia ekon kaas kipany niwesekini talema tani shilingi tani kotere eyani itaani ngini atumar kibu iyong itachi iyong ngesi kwalasima itaan ni arai jik laminingata iyong jik iwesekini iyong tani tolimok ichebere nelimosi tayen bon itaan nabo niwesekini iyong tominak arai itaan nboyeti kangitunga alataka. Amina mam nimoro ngitunga mam nirimi akop isiyani ngitunga kuhusu ama arai itaan niarai kiyakar yong asir. keyen ngas kililing jiik toyen jiik arai iyong ka ngesi alf nabo itaan niwesekini yong tominak alomaisha kolo arai jiik itaan nikielewarit iyong jiik niarai kilimok yong ibore be ati kitona yong itaan ngini kingaarikinae ngaropiyae be ati kitama. Yong imamakar kielewa tama tobo tu nebakar tokono amakari iteni emakar. Itaan jik nielewarit meere itaani niarai nitoma yong imakar ibere be ati ebala cha nges lyakar ying ebala kori imikit iyong ngesi. Alf nabo itaan niwesekini nabo tomikan meere itaan niemona. itaan niarai keyakar ike bere kilipi tani kinar kotere eyeni atamar akwaar nakamoi nabo kilipi iyong ngesi kilipi iyong kinakini iyong lasima. Nabo itaan niwesekini yong tominak arai itaan miwesekini kingaraka meere itaan niboi tu ety ikienyikima cha kayong kianyu iyong eshida kitee cha iyong ngesi angakonyen mam tarii nikikonia nikingarakini tani tama ati kikok roboo tanii nekei ekokinetaai engara kinotoi kimekinit cha iyong ka ngikon chan kyukarite cha ngikon chan iyong bon.